Sí, el peci globu puei himplal-si p'aparental sel más grandi. Essu lo hazi pa defensal-si a segu mesmu i assín assustal alos bichus más grandis i assina no sel la manduca d'ellus.